Raha ten̈a nampalaza Afriky diosiody, irô Afriky diosiody àby iô anisan̈y niady izen̈y irô tamin’ny resaka fitovian-jon’olombelona, ia tambon’ny tan̈y. Avô tô zen̈y nisian’ny rezima mikasikasika raha izen̈y.